أفضل طريجة ابدا فيها يومي, أصحى بدري, وآخذلي وقت على روحي, أول شي اسويه, أفتح الستاير, واسمح للضو يدخل, بعدين أحب أشرب جهوة واجرا شوي من الاخبار, أو اتابع شي يعجبني, بعدين كذلك حب اسوي تمارين خفيفة, عشان انشط جسمي, بعد كده أجهز نفسي لليوم, هالروتين يخليني أبدأ يومي بحماس, ويخليني مستعد لمواجهة التحديات.